बीच मतलब काई, समुद्र का जो आसपास बीच होन रहेज, वो बीच को मतलब काई बीच, <hesitation> बीच समुद्र का आसपास जो रहेज। उका बीच कैसे मुंबाई को बीच है, जैसे गोवा को बीच है, गोवा का बीच में भोत सारी घुमन की जगाना रहे हैं आराम से आप घुमो, फिरो, सब अच्छो लगें। फिर मुंबाई का बीच पर भी अच्छो रहे हैं, कि सब लोग घुमन जाएं, शाम का टाइम पर बहुत सारी स्टाल नहीं लगें, खाना का मुक्ता आइटम होन रहें, लोग घुमन जाएं। बीच को मज़ो लें, खाना का भी चीज और मुक्ती मिलें, चोटा चोटा बच्चा होनका घुमन जाना कभी अच्छो रहें, फुग्गा वाला रहें, खाना की पानी पतासा व जाएं, न हीं खुशें मिलज।